Oa zalahy é magnigno ma anao mbola manotagny zany fogna zagny ke efa nambarako anao é za to tsy andeha hianatrà za to tsy nahefa afa impiry volagniko zany mbola zagny fô raha volanina amigna eké any rô tsy mahay teny gasy e teny gasy mazava tsara be sa mila tegny franse oa rô.